Papka siu, papaka siu oipota jei yandeve tumpa arakua ome yande vae yande puere vaera yande yaiporu mbae ikaviva pegua jaeramoko yande arakuape opaño mbae yande yande puere yayapo